Ah magnano akoa iaho zany da arakarake fotoagna io f'iaho tena mahavita dia an-tomboky, misy fotoa ah da tena hoe <hesitation> sy mande bus zaho fa tonga da vitaiko dia an-tomboky rehefa meky ah, satria misy fotoa manko magnadaro gn'emboteazy, fa raha ohatra ka magnano sport kosa aloha da mazava hoazy e miazakazaky e sara satria e dia an-tomboky anie izy io sy de a- <hesitation> mandany kalôry firy raha ampitahay ame miazakazaka e.